E biby halako hum da e bibilava io ka alako izy ah mampatahotry anah ka mampatahotry anah a izy misary misononoky mandalo simoramora akaikinao eo da avy teo mipataky tampoky izy ah sy aiko e igny gn'itako farane alako e bibilava, ankoatran'izay ino koa sa rô <hesitation> e lalitry indreo mitambatambatry maromaro amigneo igny da lefa bozinao amizay izy miparitaky indraiky m- ka de igny farany e sy tantiko ah hum da akady ho ino aby aho la mahita an'io ka hum izay gn'anah gn'itako e tena farane halako ame biby.